Pos el númiru dies se vien assina comu'l juegaol lanteru nel equipu, el que más pesa ,el que mas güeli la pilota, el que más s'acerca pala portería o, alo menus, el que más cerca d'ella anda. Ya ves tú, i essu que'l fubu ni me gusta peru essu es lo que se me vien en pensal en el númiru dies. Peru alogu no ai ná assina anombrau que sean dies, comu las coloris, los mesis o los días dela semana.